When I feeling sick in my body or I feeling cold in ley body I go to ley hospital or I go to ley nearby pharmacy for treatment.